एबे कुकुरानी एक दिनमा कतेक कसरत चही लगसाइ त मोर ठ्याकै हैने थाहा भेलउ । एबे उहे मोर घरवक पजरावमा एकजन कुकुर पालाले । अ उअ कथि कर्सिय सबे दिन बेहना एक घण्टा जतुरा कुकुरहन्के बुलोलही साझा एक घण्टा जतुरा कुकुरहन्के बुलोलही । हसे उहे देउन कही मोर त उअ मुइ त एबे उतुरेनै देखले बणसु ओकरके कसरत करोइकी । एबे इतुरा उतुरा घण्टा लगसाउ कहकेत मोर ठ्याकै हैने थाहा भेलउ । एबे उहे हुन्कर देखली अनुसार एबे दिनमा उअ यापन कुकुरहन्के दु घण्टा जतुरा कसरत करोसिहे । मोर उहे मचर था भेलउ ।